Tsy dia mahalala betsaka momba ny kolontsainan’ny Alemaina aho fa ny fantatro dia ry zareo manome <hesitation> manome lanja be dia be mihitsiny amin’ny fampianarana.